في يوم من الايام كان في شبح يخاف من الظلام. لانه لما يجي الظلام يتحول الشبح لشرير. ويحاول ينتقم من الناس. في يوم حصل كسوف للشمس وحل الظلام على كامل الارز. وتوحش شبح لما شاف الظلام. لكن اهل المدينة قرروا يهزمونه ورحل الشبح للابد